Moźiɭomiñapi źiñatianotia nixo ékereinźe, moźemeźa ólio moźiñana. . Amiḃey ékerẽ, áñaḃanihoyen mma. Alamue aḃaan, níhoyen mma, nisuelo, nísopue, níhuyẽ kuhĩĩko, aḃanixaśue, añaxaśuaḃaan, nikunẽhedoɭaĩ níḃeniġabumali. Ámiñaḃeniġabuma, nilailimiña, nilamma, meñawaźu éźaene, áñadueḃaġaɭo mukiśumo muŝeŝeŋ, ilimiñahe iŝeŝeŋ, níĵeen. Moini óliondema. Iinianimbumãkaɭo axarẽhe niġarosu, nixaren. Íinimudema nimbumaŋe nilaalo imiña bambi. Éneḃamoŝiŝieŋ muḃale, niġab niġareŋ.